<hesitation> Karazana bibikely misy ny vitsika, ny kadradraka, ny kalalo, ny parasy, ny hao, ny kongona, <hesitation> misy ihany koa ny jorery ah, misy ny angely kary ah, <hesitation> de misy ah ny famakiloha.